A hôfan-tragno, izy kôa eto Antananarivo raha volagniny a lafo, <hesitation> mandeha amin'ny deux millions afa-ts- izy mbala zay ny tsaratsara fa izy kôa mihaigny izy kôa a deux cents milles trois cents milles efa tegna tsara be, fa mahazo villa.